عدد ساعات العمل ف الأسبوع عندي؟ انا واحدة بتشتغل من البيت فالبتالي <hesitation> انا بشتغل ممكن خمس ساعات في اليوم وبالتالي متوسط عدد الساعات الأسبوعية كدا خمسة في ستة بتلاتين ساعة، ممكن يزيدوا مثلا لاربعين ساعة حسب الوكت. <hesitation> عدد الاجازات اللي باخدها كل عام؟ هي بتتمثل في الاجازات الرسمية بتاعة الاعياد عيد الافطار وعيد الضحية والاجازات بتاعة نهاية الاسبوع.